انت لو بديت تقرأ كل يوم كل يوم قبل لتنام ربع ساعة بس ربع ساعة، <hesitation> راح تكون هذى عادة عندك كل يوم راح تزيد الربع ساعة بدها تصيرثلث ساعة، ثلث ساعة بتوصل نص ساعة، <hesitation> إذا الشيء صار عادة <hesitation> بعدين تقدر تتحكم في مدتها بس إنك تبدأ.